Al e mai capità però dëveisa capité secund mi forsi lu dirìa a gnün o mach ai pochi intimi, a la fumna sicürament, ma a dirìa niente a gnün e m'tënrìa tüt për mi, pöi pöi ne pagherai magari le cunseguense però starìa ciüto e starìa li trancuil sensa fe sensa fe tanti cazin